Ma figurite un pö, gh'ammanchieiva! 'Somma, un s'o peu o l'aggiutta i amixi e o çerca de fâ quello ch'o peu pe dâ unna man d'aggiutto a-e gente. E do resto no stâ à preoccupâte, davei. No stâte à fâ di problemi, che chì semmo tutti amixi e çerchemmo d'aggiuttâse l'un con l'atro.